باید ښوونکي او زده‌کوونکي پر وخت غبرګون وښيي. د ښوونځي اداره باید دا موضوع جدي ونیسي. مشران باید زده‌کوونکو ته د یو بل درناوی وښيي. زه فکر کوم چې د خبرو اترو له لارې ډېرې ستونزې حلېږي. ورزش، ګروپي کارونه، او مشورې ورکول هم ګټور دي. ځورونه باید هېڅ کله ونه زغمل شي.